السلام العالمي جدًا صعب جدًا <hesitation> صعب تحقيقه؛ بسبب النفوس المريظة المختلفة بين أبناء البشر، <hesitation> مو كل الناس تقدر تكون <hesitation> بسيطة، سلسة، هينة في التعامل، تحب الخير -لها- لغيرها زي ما تحبه لنفسها، <hesitation> فمرة صعب تحقيق السلام العالمي، ولكن الشخص يتمنى.